Olokkolok aga takkitori magi takkitoriwi ero olokkolok e ero iyaq mitaukaq ko ulaq e apalaginna ulaq sawah nasabaq ero ulaq sawah e nulle manre tau nappa ero ulaq sawah e dekke loppo ero biasa ko mamuju dekke ega ulaq sawah ko dareq e biasa runtuk tauwe engka ulaq sawah manre tau pole okkoniro iyaq mitaukkaq okko ulaq sawah e